Argeliape yaja yave ikaviko yaja yapou saara Argelino kua jae mopeti lugar turístico, oï arayevikoti, jaeramiñovi jokope oyemoproduce petroleo, gas <noise> jarevi guinoi variedad tembiureta yandepuerevaera yau jokogui kuaereta (pausa)tatako ikavi oesaka